Hitanao zao i Dezy am Kemba. Tagnarabe tegny gn fataitandreo io da mifapitopy gny masony am andro avy ora igny. Da samy mialokaloky am toera raiky koa reo da nanomboky teo da nifampiresaky. Da vita zay da nisy mpanao café io moa takaikindreo teo zay ka; da n tao tam gn finoma café tao reo da nikomandy café; <noise> da lafa avy eo am zay da nifangala nimero. Da igny reo agny lasa mpivady igny. <noise>